Toma magurina bogitaiani tu maguri kota gwagigi komped tu gai keima na ga baregoto siti nuganai ga tanuto maguri kamase e vetoreto tu ilau den toma mai karent va a mosbi gena tanutanuna. Guinenai tu mguri namo tu bogi boro rakaurakau asi raskoro ema goi kara ta goi asi bere vei karamu bom ema dagara davari maki kei eksampol ta tu rais ten kg for kina na ge voiatogoi bona gai bas fea sikuli mero kekema bas feat u ten toea nag a feito goi ema fiksa gita bo iagoni anda eids goitu fri ema moga mo negai fount u asigina gait u ga iagotogoi mai a sinema baregoriai fiksa ga gitatogoi be mo negai tu maguri tu namo vavine kekeni maki frig e raka iagoto goi ge raka iagomato goi asi tana maki asi evei kararitogoi toma tu be gwagigi korana dagara voiri bege barego toma rais tu a fifti kina na ten kg bo voiani komped tu gai taimimai tu fo kina. Benamo toma maguri be gwagigi be toma maguri be sensi tu dagara davari bege barego benamo tarimarima na asi ge voiani tarimarima gwagigi livin stended be barego be nature kekeniri ge ge ge selorini tauganiri ge selorini mo ge peirini moniri na tu family gari ganigani ge voiani dabuga ge voiani bona geri ura dagarari u misi kose mabarari ge mitirini korana mo tauganiri ge selorini tau gesi ge gena vegogoni benamo moni ge vinirini dagarari tu geri ganigani o geri ura dagarari ge voini. Ema ta tu toma maguri be gwagigi goi bogi asi bo rakrakauni korana goi bogi geregamu bo rakarakauni goi bege gwanu masemuni o bege reipi muni dia guinenai kavana boro laka tagu tagu toma tu maguri be be sensi korikori korana toma nega gutuma siti nuganai guru asigina toma bumboks be barego oumbru be barego bia ilauilau be lakarosi raskoro maki be barego korana tanu maguriri asi ge namoni dainai tarimarima dabara geve tauni kamasi bege ganiganini. Kamasi bege tanu namonamoni nai dagara ilauilau ge veirini tu geri tanu maguriri be gene namo gana. Benamo guinenai tu am mai vanugai maki toma maguri maki be senisi toma tu vamoka iaraga bo veini bo ganiganini o guinenai tu tana gamu bere durumu gamu ganigani bere o mage bere vinimu toma toma tu maguri mogesina maguriri toma tu asigina. Toma gemu taugemu bo iaragani vamoka bo veini vau bo ganiganini asigina goi vito na be vei masemuni. Senagi toma tu dia guinenai kavana bo noginogini maki bege vinimuni o asi bege vinimuni tarima ta gena gabu ai asi bo laka segini gwagigi toma vini kava maki asigina bo vini be vinimuni guinenai tug e vini fitogato goi benamo moga. Toma guaka garori sina tama garori maki mero kei natu na asi ge segagini segafore e baregoni sina tama maki ge swea vinirini guruga lakavari mirori ge vinirini ge raka tagutaguni drag ge famuni guinenai drag asigina toma maguri tu be rakava kwaikwai taugeri sinari tamari ge lemarini. Sina tama na natu ge lemaiani sina tama na nature ge lebarini natu na sina tama ge lebarini dagara gutuma gorogoro mai toma maguri nuganai. Benamo toma maki vegaragara maki asigina guinenai tu geve tarkaka to goi toma tu asigina goi bo vini be tarikaka muni o a- asi bo vini goi asi be gitamuni nai benamo toma tu maguri be rakava kwaikwai mai bena barego lakava baregori tu goirai mani geri.